أكيد يعني ثقافة الصين تعتبر من أقدم الثقافات في العالم، ومعروفة إن بتنوعها وعمقها، اللغة الصينية بخطها الجميل تعتبر جزء مهم من هويتها، يعني الطبخ بعد الصيني مشهور عالميا، ويشمل أطباق متنوعة مثل النودلز والباو وطبقة الجيمسوم، الفنون بعد مثل الخط والرسم يعني تلعب دور كبير، وكمان الفلسفة، بإختصار ثقافة الصين غنية بتاريخ وتقاليد وفنون.